Han tele-skopura oyi ro oma dɛmu ho ba astrolokura ma ba astronotura o ba cruru we itilize mube bera so mɛ bie mu we a bwarira han imazira un bɛ'a nunɛ un ma woro betete mu wa yi un onni we sɛ mi tonu han in we se lɛ yan wa'a ni lo hena lo ju fɛrɛ tete'a a na a ni a be yi to ma co'o co'o ho wa niwe a bwarinu yirawe a ji mi a wese